بجد بجد عايزه تعرفي تنامي كويس اشربي أعشاب بالليل ، الأعشاب دي بتريح جدا بتعمل استرخاء اشربي أي حاجة ، شاي أخضر ينسون نعناع أي حاجة عندك بس اشربيها هتهدي جسمك جدا وهي مفيدة جدا للجسم بتهدي بتخليكي مسترخية خلاص ، وطبعا طفي الأنوار قبلها بشوية وهتعرفي تنامي كويس صدقيني